Piensu nun lavaeru i me vien ala cabeça el gustu que da el fregal la loça nel iviernu col'augua calienti. I me vienin ala cabeça los lavaerus delas casas delas mis agüelas. Ogañu pahi que namás sirvi pa vazial los vasus i las taças i tiramus de lavaloças, qu'izin que sedrá más ecológicu peru, no sé... me da comu penina i mangria. Essu, la nostalgia. Enque ain cosas, comu las copas güenas, que mejol las lavas a manu.